ניין, ס'איז נישט עטיש צו ניצן עי איי, און דיין באשלוס און וואס די ווילסט מאכן. מ'קען מאכן די אייגענע באשלוס.